woodi ɓinngel feere, ha wuro feere, o dilli ngese remugo, o ɗo rema ha nder ngese, o ɗon rema ha nder ngese, say o nani hala himɓe, ha nder ladde, ha gefe ngese may, say o bi bari o yaha o laara, nde o yahi ni say huunde feere nanngimo, ndasi mo nder logo're leggal, say ɓe dilli ha nder leggal, o ɗon ha nder leggal may say kuujeeeji feere burti bana mbodi say o doggi o burti ya'si huunde may ɗo tokka mo, huunde may ɗo tokka mo, nonnon may ni o ɗo dogga, o ɗo na'ta nder ladde, o ɗo na'ta nder ladde, say o meti o naati ha nder bukka feere, bukka may boo saare mutteejo feere un, mutteejo may boo o ɗo nyaama himɓe, de mutteejo may yimo say nanngi mo say nyukki ni mo, say nde mbodi may wari, say nde mbodi may laari mutteejo may, say mutteejo mbodi may doggi dilli, nde mutteejo may nde hesitation, nde o lori nder suudu may say o yi ɓinngel may o bi anbo ko waddi ma ha ɗo? ha nder ladde kulninide?, ko waɗi ma?, say o bi mo aya aya ko fe'ii, say o bi mo ay a doggi a hisay, ngam mimma hannde balɗe am tati mi nyaamay, jotta tunda a wari say day mi hirsuma, mi nyaamuma, nonnon ɓinngel may hultiri say o burti be doggu go, mutteejo may ɗo tokki tamo, ɗo tokki tamo, ɗo tokki tamo heɓi o burti o ɗo dogga say o yi nder maayo say o naati, o diwi o yani nder maayo say o yani nder honnduko lingu, say lingu moɗi mo, nde lingu moɗimo ha nder redu lingu, may say lingu may yahi fomodi maayo say lingu may burti ni mo say o burti o dilli, o hoti saare ni ɓanndu maako ɗo seɗa nonnon o yay o yi bana ma o hi say.